A lengua moæ di mæ genitoî o l'é, da unna parte o catalan, e o spagnòllo, da l'atra o zeneise e l'italian; di nònni o l'é torna o catalan e o spagnòllo, da l'atra l'italian o zeneise e l'ingleise, perché gh'ò unna nònna americaña.